Injo olo'-olo' a punna bangngi i, gassing ku utte injo cicca gassing ansulu'kang, tapi punna <hesitation> elek-elek biasa ansulu' tokji, tapi punna banngi bouh bahi bulang lohe kamua inni pole ansulu'kang iya, <hesitation> rungka-rungka mi, a <hesitation> rakki-rakki mi ri rinringa, nu lohe na polea, apalagi punna rinrai lampua beuh, biasa njo punna aansulu'kangi i, akboja i kanre, kua apamoi injo nakanrei injo mae rikba-rikba na kanrei injo mange <hesitation> punna bangngi to injo kutte njo gassing mento injo gassing akrua-rua, <hesitation> accewek i kapang, atau ngura na sibuntingi i, ijo pole olo'-olo' punna bangngi i, nu gassing ku uttea injo pole injo <hesitation> apanjo nakua taua injo do, <hesitation> asu <hesitation> nakua isse taua iya kua <hesitation> anjing, <hesitation> punna bangngi i rungkana kamua injo pole iya, <hesitation> apamo na hoja, na kua taua punna ansulu'kangi i, na <hesitation> allau-lau mi ngura injo <hesitation> na ngutte bede setang, ouh ku kua nakke iya punna bangngi i akokmo rungkai i, <hesitation> punna bangngi kapang injo, ansulukang minjo anraik kalau, ku kua nakke ammari-mari mako, <hesitation> rung-rungka mentodo injo pole asua punna baangngi i, injo pole anua, <hesitation> talia pole sangga asu ja injo pole kakoci a punna nsulukang ri bangngi na bouh paka malla-malla, ku kua riek mo kapang setang injo ri bokoa-boko balla ku <hesitation> a punna bangngi iya ansulu'kang na pute-pute accidong parakang. <hesitation> mangngaku nakke injoyya, nu puna bangngi ganna nu ansulukang akboja kanre, tapi punna elek i, nu anre i ang nu anrei angsuluk, <hesitation> injo pole anua injo bahia, gassing ansulu'ki mo naung ri boko balla ku <hesitation> gassing tama injo pole ri-rimkokongku nganre anu angnganre batara, hedede kodong, injo pole kusakring bahia, gassing amanraki mamo pole a, <hesitation> injo pole masyaraka'a, kukua nakke ammasang ngasekko anu, ri pagara di kokong nu, ka injo ba anua bahia <hesitation> gassing antama ki mi naung <hesitation> injo nakke ku kuangang do <hesitation> jadi tok injo olo'-olo' a ku utte punna bangngi i.